जा मेरे डरके मेहमाण आले ता हौ। तीनुक मोसो भांडा बकरे को। जो भी इच्छा हां बाकी हमरा ओकी चिजा साकु भाणे जास दल हौं।